E wodi gafaleje ɗuɗɗe, ko dun amfirta, e wodi gare en e dun amfirta ɗun ga yaruuki hendu, e wodi taguwa manga, e wodi ngafalewa ko wiyeete babbar riga, e wodi ngafale ko wiyeete shocoyel ko watoto e dungu e wodi ngafalere kugaal.